tók saman bók um alla þjóðhöfðingja Íslands alveg frá því á tíma Gamla sáttmála gríma er við tölum við Gunnar Þorra Pétursson sem fékk Íslensku núna um daginn fyrir þýðingu á stórri bók eftir

Ingibjörgu Haraldsdóttur sem er þó látin Dagur Hjartarson kemur með bók sem er með ljóðabók en við byrjum með Kolbrúnu og Sigurði velkomin tvær bækur eftir Bjarna m Bjarnason bók sem gerist í dularfullu húsi á Eyrarbakka leiða saman dálítið marga þræði stundum er þetta eins og spennusaga

nánast eins og draugasaga inn í þetta og og svo frásögn af samlífi hjóna má segja já já hún gerir

er rithöfundur þarna sem flyst inn í þetta hús með eiginkonu sinni sem er ráðherra ólétt af tvíburum og við þekkjum þarna höfundinn og eiginkonu hans Bjarni er maður Katrínar Júlíusdóttur sem var fjármálaráðherra á þeim tíma og það er söguþráður þarna í kringum það að lögreglan þarf að gæta bestu kaflarnir finnast mér þeir sem eru svona

eigin lífi hann segir frá þessu læknishúsi sem á sér dularfulla sögu manninum sem byggði það og fjölskyldusögu hans tveimur eldri mönnum frændum sínum þetta er saga Bjarna þetta er saga Bjarna það er ákveðin mikil næmni í þeirri frásögn og hún er svo látlaus og eiginlega hrífandi finnst mér og hann heldur manni alveg svo gerist það í seinni hlutanum þá fer hann að gera bókina að reyfara þannig að það er gríðarlegur munur á milli fyrri helmingsins og þess seinni ég ætla að vera dálítið brútal

er svo óskaplega margt sem er vel og fallega gert sem snertir mann ég verð að taka undir

fara alveg gríðarlega vel af stað og mjög margir flottir sprettir þar þar er ákveðin dulræna

hæfilega hófstillt sem er kitlandi en ekki of mikil og eitthvað alveg satt við þetta en síðan sem sé

ég eiginlega verð að segja það sama

ókei nú rippum við þetta saman og göngum frá þessu og þar fara í forgrunn eins og tvær aðrar persónur sem maður hefur miklu eiginlega minni áhuga á en

sem koma inn meira þannig að mér finnst hún ekki eitt sem mér datt í hug

gæti alveg verið möguleiki að búa til úr þessu bíómynd eða tveggja þátta

hún hefur mörg þannig element þá gætu spennu elementin og og að líka að vísu draugalegri element

en sem sé ég vil ítreka það að í fyrri hlutanum á hann svakalega flotta spretti finnst mér mér finnst í fyrri hlutanum sérstaklega hvernig lýsir sambandi þeirra að hvað hann gerir það á fallegan þetta er svo fallegt samband á milli þeirra í fyrri hlutanum að þau þurfa ekki einu sinni að ræða alla hluti þau skilja hvort annað þetta par svo bara breytir hann algjörlega um stíl og taktík þannig að þetta verða eiginlega tvær ólíkar bækur finnst mér svo hverfist þetta líka um börnin tvíburana húsi og fyrri íbúum þess þannig að ég var jafnvel farinn að hugsa um hvernig veggfóðrið hefði verið á litinn og allt það við skulum ekki hafa það af Bjarna hvað fyrri hlutinn er óskaplega vel gerður og stemningin og takturinn þar er þannig að hann tekur mann með sér og þess vegna varð ég svo undrandi hvaða átt það var engin eftirspurn hjá manni eftir þessari spennu maður naut maður naut þess bara að vera í bókinni eins og hún var það þarf ekki alltaf að setja inn dálítið hæglát þá var hún alveg að ganga upp Fríða Bonnie Andersen að eilífu ástin þetta er ástarsaga

fyrsta bókin eftir Fríðu en hún fjallar náttúrulega um

á nítján hundruð tuttugu og sjö til fjörutíu og síðan tekur við aftur tvö þúsund og fimmtán það er nútíð bókarinnar já

kápan gefur smá merki um hvernig bók við erum að fara að lesa

aðalpersónan

er ung þarna um nítján hundruð tuttugu og sjö efnileg listræn og er uppgötvuð sem svona saumakona eða hönnuður fer til Danmerkur

Kaupmannahafnar og þaðan til Parísar og þar kynnist hún hinu

ólgandi lífi í París og og er í tygjum við aðra konu og einhverju glæsilegu

í sjálfri sér og þetta er algjörlega bannað á þessum tíma þær jafnvel skammast alla vega þessi sem fyrir er hér hún skammast sín fyrir þetta og er að reyna að fela þetta og á erfitt með að viðurkenna þetta ég hafði bara mjög gaman af þessu ástum þeirra er lýst af hita þannig að þetta hefur

mörg góð einkenni svona að njóta nei þetta er svona

allt í lagi kafað óskaplega djúpt þrátt fyrir þessi viðfangsefni um

samt búin að byggja hana dálítið upp já já

einstaka sinnum fannst

og hefur svona nokkra ánægju þrátt fyrir að hann hafi svo gaman af þessu

gaman að segja manni söguna og maður ákveður já ég bara kem með þér í þetta ferðalag og þetta er ástarsaga og þetta er svona svona öðruvísi umfjöllunarefni persónum sem að elska og mega ekki elska mér fannst eitt hún velur þá leið að gefa persónunum orðið mikið til skiptis ég hefði jafnvel notið þess held ég betur

að hún ræður líka mjög vel við venjulega hefðbundna breiða ég hefði gjarnan viljað alveg eins fá hana þannig eins og að persónurnar væru svona að lýsa sjálfum sér og stundum eru

sömu hlutirnir að gerast tvisvar og svo framvegis hvað finnst þér um það já mér finnst samt þetta er fyrsta skáldsaga og ég held hún geti verið ósköp sátt við hana ég hún er sneisafull af dramatík það er alltaf eitthvað að gerast það er gott þakka ykkur fyrir að vera hérna með mér gríma er bók eftir

og skrifar og þeirra hlutskipti á árum þegar var algjört samskiptaleysi við sjómenn sem bjuggu við dálítið

aðstæður úti á úti á benný þú ert að skrifa um konu sem heitir gríma Pálsdóttir og

heitir gríma þetta er þetta er saga um um sjóinn þetta er saga um sjóinn já þetta er skilningi ekki að hún sé eingöngu ætluð kvenkyns lesendum heldur í þeim skilningi að þetta er

sem sagt er frá heimur sem að verður til við það að mennirnir fara á sjó og eru þar meira og minna á þeim tíma sem sagan gerist á sem er upp úr miðri tuttugustu sjómennska einfaldlega að menn stigu varla á land og kunnu varla að ganga stigu öldina bara í í stofunni heima þetta var sem sagt tíminn þegar sjómennirnir voru í burtu og konurnar og börnin voru bara heima og þetta fólk sást nánast aldrei sást nánast aldrei og svona gekk mis vel kannski að

stíga þennan dans saman þennan stopula dans og það var þetta sem mig langaði að að fanga og og reyna svolítið að skilja þessar konur þykja hafa verið

svolítil hörkutól og gríma er það sannarlega hún er sterkur persónuleiki hrífandi kona heillandi en en fær ekki að blómstra það eru svona takmarkanir

á því að hún fái að njóta sín og það hefur örugglega verið með margar konur á þessum tíma þetta var í rauninni ekki valið hlutskipti í þessum þorpum úti á

að meiri hluti manna á besta aldri eru sjómenn þessi skip náttúrulega mannaflsfrek

þannig að þetta var hlutskipti margra kvenna að vera

án þess kannski beinlínis að hafa ætlað sér það maður getur varla ímyndað sér samskiptaleysið það var ekki hægt að taka upp síma eða senda skilaboð núna eru einmitt um sextíu ár liðin frá

voru mikið af þessum

að veiðum á karfaveiðum og flest snéru þau nú aftur öll nema júlí en auðvitað vissi fólkið af togurunum þarna á þessum tíma og

þér örvæntinguna að fylgjast með veðurfréttum og og kannski auðvitað komu stöku einhver skeyti

en þess á milli var í rauninni ekkert nema bara bænir eða áheit eitthvað svoleiðis og svo bara bið þetta er

það sem þessar konur og börnin bjuggu við

við auðvitað vitum að hér er allra veðra ekki bara von heldur þau dynja á og menn fylgjast með veðurfréttum og

vita af þessum skipum ég held að þetta hafi verið ofboðslega erfitt því að ekki bara allar þessar áhyggjur og einsemdin auðvitað heldur líka að þær voru bara með allt í fanginu börnin og uppeldið og allt sem snéri að heimilishaldi

en þú ert þú ert sjálf úr úr sjávarþorpi já ég er Austfirðingur ég er

mamma og allt hennar mamma var mikill

mamma var sjómannskona tengdamóðir mín sömuleiðis

þannig að þetta er eitthvað sem ég þekki vel en en sögutími bókarinnar er þó framar gerist

áður en ég fæðist og það var viljandi gert að færa þetta aftur því þar er

aðeins meiri tækni komin til sögunnar þarna eftir nítján hundruð og sjötíu þegar ég er fædd en en mig langaði að fanga eins og ég segi þar sem var bara þetta fylgjast með veðurfréttunum stöku kannski skeyti eða skilaboð frá útgerðinni og svo gastu vonast kannski eftir bréfi því sérstaklega varðandi vertíðarbáta og svo

að landa eða taka ís eða eða salt einhvers staðar og þar gat beðið þeirra bréf í höfn og þeir aftur sent útvarpið

útvarpið hefur gegnt ótrúlega mikilvægu hlutverki já gerði það og þjóðin sat sem límd og hlustaði á óskalög sjómanna á eftir að þau komu til sögunnar nítján hundruð fimmtíu og sex ég heyrði einhvern tímann viðtal við Guðrúnu Erlendsdóttur seinna hæstaréttardómara sem lengst af stjórnaði þættinum og hún fékk á milli þrjú hundruð og upp í þúsund bréf

þar opnaðist svona örlítill samskiptagluggi svona smá hæ út á hafið

þetta eru svo breyttir tímar núna við höfum heilu árin þegar eru engin engin banaslys á sjó og náttúrulega hægt að tala saman alltaf já en þarna var þetta held ég svona yfirvofandi alltaf fólk svona var einhvern veginn held ég alltaf undirbúið fyrir það þetta vofir alltaf

yfir held ég þessir skipsskaðar sem voru svo tíðir þarna en þú sjálf segðu mér aðeins meira

ég er fædd og uppalin á Eskifirði og er þjóðfræðingur er núna að vinna að annarri sögu sem gerist í byrjun tuttugustu aldar

þú ert að helga þig ritstörfum já ég er að gera það núna

og það tók góðan tíma og athygli lengi framan af en hef núna lausari tíma og er núna loksins sest við skriftir eitthvað sem ég hef alltaf ætlað að gera

mikill lesandi og hérna alltaf haft gaman af lestri og þetta

staðið til en ekki ekki gerst fyrr en núna því miður eru allir þjónustufulltrúar okkar uppteknir símtölum verður svarað í þeirri röð sem þau berast athugið að símtalið kann að vera hljóðritað

við höfum öll heyrt þessi skilaboð en þú notar þetta Dagur Hjartarson sem svona upplegg í ljóðabók já ég geri það

eins og við öll hef

ég heyrt þessa línu oftar en einu sinni og oftast er þetta afskaplega vinaleg rödd sem talar til manns og og gefur einhverja einhverja hugmynd um vináttu og traust og og að allt leiki í lyndi en það eru ekki endilega tilfinningarnar sem ég upplifi þegar ég hlusta á þessa rödd

að þessari bók þegar ég var að panta mér pizzu og heyrði heyrði þessa línu í þúsundasta skipti þá hugsaði ég kannski kannski væri þetta því miður eru allir þjónustufulltrúar okkar uppteknir uppteknir kannski væri eitthvað þarna meira að baki og ég ákvað þessari óræðu rödd fyrirtækis stórfyrirtækisins að stíga fram tala og segja mér við hvað við hvað eru

uppteknir og þá fer eitt og annað að koma í ljós sko það fer ekki framhjá neinum að þú ert að nota hérna

á kápunni þetta er

gengur mjög langt í þessum vinalegheitum og það er kannski annað sem liggur að baki í bókinni er í raun og veru hvernig fyrirtæki stórfyrirtæki á tímum samfélagsmiðla eru einhvern veginn komin

eiginlega að reyna að breyta sér í manneskjur á sama tíma

við með áhrifavalda sem eru manneskjur sem eru

þetta er eitthvað sem ég botna ekki í

skrifað ekki pistil heldur ljóðabók því ég skil ekki þessa stemningu í samfélaginu ég skil ekki þetta konsept en það vekur hjá mér alls konar kenndir og tilfinningar og bak við þetta skellir oft upp úr já ég hafði mjög gaman af því að velta þessu fyrir mér hvað þeir væru að gera

eru í eru í leshring og þeir fara í jarðarfarir og og það er ýmislegt sem drífur á daga þeirra mis skemmtilegt reyndar en skemmtilega ljóðabók ég ætla að biðja þig að lesa

eitt kvæði úr bókinni því miður eru allir þjónustufulltrúar okkar miður sín þeir eru alltaf svona alveg miður sín þú sérð það bara strax og þú horfir framan í þá eins og vanlíðanin

augunum á þeim glærir þykkir dropar sem drjúpa niður af kinnunum ofan á símana í þjónustuverinu þegar við mætum á morgnana glitra tölurnar á

við þurfum að ráða fólk í vinnu til að þrífa þetta upp það kostar pening því miður það var ekkert annað í stöðunni en að veita kostnaðinum út í verðlagið við höfum stundum gantast með það okkar á milli að þótt þú finnir ekki bragðið af henni sé sorgin fjórða

Gunnar Þorri Pétursson er handhafi Íslensku þýðingaverðlaunanna þetta árið það er fyrir bókina en hann fær verðlaunin með Ingibjörgu Haraldsdóttur sem er látin og var búin að þýða hluta af bókinni

Gunnar við ætluðum að tala um þessa bók hina smánuðu og svívirtu eftir

byrjaði að þýða bókina og svo tókst þú við hvernig hvernig var að ganga

inn í hennar hennar verk með þessum hætti það var náttúrulega fyrst og síðast mjög mikill heiður ég hafði lesið allt sem hún hafði þýtt og ólst algjörlega upp með þessum

það var mikill heiður en svo var það um leið rosalega mikil áskorun vegna þess að ég þurfti að finna minn

og minn tón hvað var hún búin að þýða mikið af þessu hún var búin að þýða svona þriðjung eitthvað svoleiðis svo tók ég við ég ákvað að handskrifa fyrsta uppkastið

ég það upp á ritvél og svo í þriðju umferð setti ég það yfir á tölvu og

Ingibjargar útgáfu

búið að þýða heilmikið af Dostojevskí á íslensku og þetta er svona nýjasta nýjasta innleggið í það já já þetta er sem sagt fyrsta langa skáldsagan hans svo verður hann náttúrulega þekktur fyrir þessar stóru skáldsögur glæp og refsingu Karamazov bræðurna og svo framvegis en þetta er fyrsta stóra skáldsagan hans

ástarsögu og það er svona

í þrívídd af því það er svo lítil stúlka sem að blandast inn í þennan

svo um leið er þetta í fyrsta skipti

sem hann teflir fram það sem hann kallaði hugmyndafræðilegu hetjunni þessar frægu heimspekilegu samræður

og á við hann langt samtal og þar kemur mjög áhugaverð og mjög svona nútímalegur vinkill af því að þessi maður hann aðhyllist hugmyndir sem eru mjög líkar frjálshyggjunni og nýfrjálshyggjunni

þegar maður les þetta þá á þetta mjög sterka samsvörun við bara daginn í dag en er þessi ákafi og þessi hiti sem við tengjum við Dostojevskí er hann að finna í þessu verki sem hann skrifar svona snemma já svo sannarlega og og jafnvel meira en í svo þessum verkum eins og Karamazov bræðrunum og svoleiðis vegna þess að þarna er hann fertugur og þetta er fyrsta stóra skáldsagan og hann einhvern lætur vaða og

hann eins og venjulega þá er hann í raun bara með óljósar útlínur af því um hvað sagan á að fjalla og svo kemur hún út í tímaritum þannig að þannig að hann þarf í raun að vera eins og

hann er búinn að semja eitthvað

getur ekki leiðrétt það þannig að hann verður að halda áfram jafnvel þótt að sagan sé farin að breytast í höfðinu á honum

það eru allar þessar skáldsögur afköstin hjá henni eru

gífurleg á níunda og tíunda áratugnum og og margt af þessu hefur ekki verið gefið út það er

á þriðja tug leikrita þar á meðal þessi stóru leikrit eftir

hún er með allar stóru skáldsögur Dostojevskí sem eru hvað það er glæpur og refsing er fyrsta þýðingin og svo kemur fávitinn og bræðurnir djöflarnir og svo smærri skáldsögur eins og

þetta eru allt

þetta mjög mikilvægar bækur en þú segir að það sé ýmislegt sem sem bara liggur í handritum eftir hana já og svo er líka margt sem má rannsaka betur eins og til dæmis hún þýðir rússneskar skáldkonur og svo sér maður hvernig þessi ljóðlist hefur áhrif á hennar ljóð og svo hvernig hennar ljóð hafa áhrif á unga höfunda íslenska þannig að það er líka mjög athyglisvert að sjá hvernig hún leiðir svona strauma inn

í íslenskar bókmenntir

dregur þig að rússneskum bókmenntum ja ég las þegar ég svona stóð á tvítugu ég hafði fengið margar vikur og þá byrjaði ég að lesa

ég bara gat ekki hætt ég bara tók eina skáldsögu á fætur annarri

ég var búinn að lesa þær allar fór ég að lesa ævisögurnar um hann um þennan ótrúlega tíma þessa gullöld í rússnesku skáldsögunni á nítjándu öld og hina höfundana í þessum bókum og ég held þær höfði líka til mín

sem Íslendings af því að í Evrópu þá er svo sterk borgarastétt og slíkt og skáldsagan er svo stór hluti af því en það er eitthvað svona óheflað finnst mér bæði við Rússa og Íslendinga

hvað er mikið lagt undir líka í þessum bókum

svo eru þetta líka svo flókin sálfræðileg portrett það er enginn sem gat kafað svona djúpt ofan í mannssálina eins og Dostojevskí og sýnt svo þversagnakenndar hliðar á manninum

rosalegur háski í þessum bókum já það er mikill háski það er alveg satt þjóðhöfðingjar Íslands frá upphafi til okkar daga eftir

frá bara tíma Gamla sáttmála ég ætla að biðja ykkur um að taka sérstaklega eftir myndunum sem við sýnum í lokin af konungskomu þær eru alveg einstakar vera þú hefur tekið saman bók um þjóðhöfðingja Íslands frá upphafi til okkar daga heldur allur skarinn langt aftur í aldir já já við ákváðum að fyrst að við værum að þessu á annað borð að setja þetta saman að hafa alla með alveg aftur til alla sem geta talist hafa verið þjóðhöfðingjar Íslands þannig að aftur til tólf hundruð sextíu og tvö bara Hákon gamla Gamla sáttmála þannig að þetta átti upphaflega aðallega að vera konungarnir þeir sem hafa verið

sem hafa verið konungar konungar Íslands í

ákváðum við líka að hafa hafa alla þjóðhöfðingja og hafa íslensku með eftir eftir eftir að þeir komu til sögunnar þannig að þá eru þetta eiginlega ekki drottning heldur bara ráðamaður í Noregi Danmörku og Svíþjóð ótrúlegur töffari hún er í miklu uppáhaldi hjá mér af persónunum í þessari bók

hvernig hún gat einhvern veginn

völdin í þessum miklu karlaveldum sem þessi skandinavísku ríki voru þá og bara látið alla alla samþykkja sig konuna sem eiginlega eiginlega ígildi konungs

konungurinn eins og hún var víst stundum uppnefnd og hún myndar þetta myndar þetta Kalmarsamband sem var nú kannski ekki mjög mjög langlíft en hún hefur verið mikill töffari eftirminnilegur karakter alla vega og svo líða því miður ja hvað fimm fimm hundruð ár eða svo þar til þar til það er næsti kafli um konu í bókinni sem er þjóðhöfðingi Íslands sem er þjóðhöfðingi Íslands Vigdís ég reyndi nú samt

sem eru þarna með sér kafla sem þjóðhöfðingjar þá er nú reynt að draga fram líka konurnar í lífi þjóðhöfðingjanna það eru þarna sögur af drottningum og og eiginkonum og mæðrum og eins og var talsvert um við dönsku hirðina og svo framvegis en það er þarna þjóðhöfðingi Íslands sem hét bara Hans já Hans Danakonungur hann var konungur fjórtán hundruð og eitthvað ef ég man rétt þú þarft að fara það langt aftur til þess að finna finna danskan konung sem sem ekki hét Kristján eða Friðrik eftir að eftir að Hans var þá hétu þeir allir skiptust á að heita Kristján og Friðrik þar til síðan kom auðvitað Margrét aftur

náttúrulega mjög ruglingslegt það er mjög ruglingslegt mér fannst það að skrifa bókina og ég get vel trúað því að lesendum finnist það líka

ótrúlega margir

sem koma við sögu og bara hægt að greina þá í sundur á nöfnunum en svo eru

aðrar persónur í sögunni líka sem sem heita margir Kristján og Friðrik það eru prinsar og

einhverjir furstar og svoleiðis þetta eru

rosalega margan hátt ég held að allir séu sammála um það hann ríkti lengst í sextíu ár eða eða svo og átti örugglega flest börn hann átti einhvern einhvern einhvern skara af börnum og skara af

hjákonum og hann drakk alveg ótæpilega mikið og borðaði

stóð í alls konar vafstri með með ríki sitt ákvað að Danmörk færi út í þrjátíu ára stríðið til dæmis sem voru nú miklar miklar hörmungar þannig að hann var svona stórtækur held ég í öllu sem hann sem hann tók sér fyrir hendur hvort sem það var á stjórnmálasviðinu og í einkalífinu það er saga þarna til dæmis af af veislunni eftir að

hafði séð það voru óteljandi gæsir steiktar og lömb og hvaðeina og pöntuð einhver þrjátíu eða fjörutíu þúsund glös af því þegar allir voru búnir úr glösunum þá köstuðu þeir þeim alltaf í í vegginn þannig að það þurfti nýtt og nýtt glas og sagan segir

hafi drukkið úr kannski svona megninu af þessum glösum en sko svo er mikið af þessum mönnum þeir eru skrýtnir og jafnvel bara klikkaðir

sérstaklega þegar á líður og meðal

þá verða þeir dálítið svona þeir eru dálítið mikið skrýtnir og mikið um einhvers konar geðveiki eða

geðveilu kannski þekktastur af þeim Kristján sjö sem hafa verið gerðar kvikmyndir um sem var eiginlega gjörsamlega gjörsamlega svo veikur að hann gat gat ekkert verið konungur

var það frá unga aldri átti ömurlega barnæsku við hirðina sem hefur örugglega haft eitthvað í því að segja að hann varð svona alvarlega veikur var hans uppáhalds iðja frá unga aldri að hann hann laumaðist út á göturnar í Kaupmannahöfn og reyndi að reyndi að lenda í slag hafði unun af slagsmálum þó hann væri

veiklulegur og ekki mikill bógur þannig séð

síðar vildi hann víst þetta er auðvitað fræg saga sem hefur verið kvikmynduð

þegar þegar hirðlæknir hans í raun og veru stjórnaði í hans nafni og fór síðan að halda við drottninguna sem hefur nú örugglega ekki átt sérlega gott hjónaband við sjálfan konunginn og allt allt það

einn um það að vera

maður veltir því fyrir sér þegar maður les lýsingarnar á því hvernig þeir höguðu sér sumir og sömuleiðis bara hvernig hvernig ættir þeirra voru þetta voru allt sama einhverjar að auðvitað var þarna einhver svona ákveðin innræktun sem kannski hefur haft sín áhrif en það er náttúrulega ekki fyrr en hvað átján hundruð sjötíu og fjögur

danski kóngurinn kemur yfirleitt til Íslands já einmitt og þá

er honum auðvitað tekið með rosalegum kostum og kynjum og Íslendingar falla falla við fætur hans næstum því þannig að það eru líka skemmtilegar lýsingar af

þó að konungarnir sjálfir þeir sem hingað komu hafi kannski ekkert verið gaman líka þegar maður þegar maður fer yfir þessar

gaman að lesa lýsingarnar á því þeir fóru allir eiginlega í sama túrinn þeir komu og voru látnir ríða til Þingvalla og þar voru þeir og og síðan skoðuðu þeir Gullfoss og Geysi og síðan var haldin veisla í m r

var frekar frekar svipuð dagskrá alltaf hreint sem þeir fóru í gegnum